<hesitation> sapunit kokararan ing tililindo yekiunekei keune tukuk ak keunee ngoroik ng'enyo ng'alek ap sapunit. Ko keunee sapuniit <hesitation> keunee tukuk sapunit sikotililitu, sikopit mang'etin sima namech mianwek sapuniit kora <hesitation> sapunit kora koyache keunekei, sitililitu <hesitation> amuu tililindo ko kararan ako yemamii sapunit ko korom amuu sapunit kotorech simakimianse. Sapunit kora keunee ngoroik, sokopit kotililitu. siyemandai chito kotililen ingoroik yepit saparit.